Maŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ ɓù mɔɔ̀ŋ muŋ gò wuŋ guulȧ wo sɔwɔɔ̀ sèè wo dè jɔɔ lii sùȧ wò yaȧ gbìlȧ sùȧ gbiŋ, wò gbìlè niìŋ woo hɔ̀nȧŋ, mùŋ kɔ̀ȧ sɔɔ̀ nɔŋ e hinìuŋ nɛ̀ mùŋ dònȧȧŋ yɛmɛ̀ è gɔaa, anyuùnkpùuŋ nɔ̀ŋ nɔŋ jiwie huŋ yaȧ jɔɔlèe yaȧ gbilie, e nìì lɛ sie mùŋ kɔ̀ȧ ko ɓù muìŋ sɔɔ̀ maŋ kùwà ɗì maŋ gòlȧ, è yaȧ nɔŋ mȧȧŋ kèè wo juòɔ huŋ pɛɛ, è haì dùùm wò dè wuŋ ɓɛɛ yaȧ gbilie yaȧ mȧaŋ sùȧ, yaȧ gbìlìè manɛ̀um mȧŋ sùȧ gè mȧaŋ, wo ɓɔ̀ wɛɛ̀ɔ wo waȧa, sèè maŋ nɔŋ yɛ̀mɛ̀ waȧa yaȧ gulie kɛ̀ wò dè wò yaȧ naȧŋ jòwà sùȧ, wò jowo nɔŋ haì nɔŋ ko tɛɛtɛɛnȧŋ kɛ̀ wò kùùnò gòla, mùŋ yɛmɛ̀ nɔŋ mȧȧŋ wò yaȧ ko dììnȧŋ maŋ ka maŋ jɛ̀ì gaȧȧ weèuŋ nyuùŋ gbìȧŋ gbȧmȧŋ nyaŋ, wò kpɛ̀ɛ̀yɛ̀ jowa, wò haì nɔŋ koɓɛ̀i yɛ̀o naŋ tɛɛwɛ̀ wèè wo haì lɛ wò tɔ̀ɔ̀tù gòla, wò jowo nɔŋ wò haì sieɔ̀ fùùŋ wò kumiȧŋ, yɛ̀ì waȧa huŋ wò nyɛnɛŋ, wò kuwa jiikɛ̀ɛ, wò dè nɔŋ ko dììnaŋ nɔ̀ŋ nɔŋ jòwȧ sùȧ wò haì nɔŋ ko tɛɛtɛɛnȧŋ wò tɔ̀ɔ̀tù gòla, wò jowo nɔŋ wò haì sieɔ̀ fùùŋ wò hɔ̀ȧnè gòla, wò yaȧ nɔŋ nɛ̀ŋ wèè wo nɔŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ ke jii mɔɔ̀ŋ tawe, sèè mùŋ woȧ nɔŋ mȧȧŋ mùŋ yaȧ kɔɔyɛ mauŋ kùwȧ, wèè maaŋ naȧŋ ka wo fè ɓɛìŋ dììnaŋ, sɔɔ̀ nɔŋ e gòlauŋ nɛ̀ ko fùùiŋ mùŋ yaȧ nȧaŋ kumie, Sèè wo jiìɔ huŋ maŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ ɓù mɔɔ̀ŋ wo dayȧ gòum nɔ̀ŋ jɛwɛ wo jiìɔ sèè wo hɔ̀ɛ̀ŋ ko ɓù wii wò yaȧ hɔ̀nȧŋ sùȧ jɔɔ mɔ̀ɛ̀ gbiŋ, nìì lɛ sie sèè wo hɔ̀ɛ̀ŋ koɓɛ̀ wii wɔŋ fiìì kɛnɛ wò yaȧ dȧȧ sùȧ weèum, mùŋ kɔ̀ȧ mùŋ yɛmɛ̀ wɔ̀ŋ sɔɔ̀ muȧŋ bi maŋ gòlȧ, wò dònȧŋ hɔ̀nɔ̀ŋ e jɔɔ lii maiŋ yɛmɛ̀, wo yilì wo wò yaȧ e gȧȧŋ because e nɛ̀ŋ gbiŋ wò nyiniȧŋ nɔŋ gèèŋ, wo jɔ̀ȧ e jɔɔ mɔ̀ɛ̀ sùȧ koɓɛ̀ gbiŋ wò nȧŋ hɔɛ̀ŋ nȧȧŋ nɔŋ wò naŋ nɔŋ gàŋ lɛ, yɛ̀ì nɔŋ e keì gbiŋ wò nyinìȧŋ nìŋ gȧȧŋ sùȧ, wo gbile, sèè wo hɔ̀ɛ̀ŋ ɓù muìŋ e gòla mùŋ yaȧ gòlà sùȧ, because nɛ̀ŋ gbiŋ naȧŋ joo weèum, ɓùɔ ngèè go gȧŋ, nothing naȧŋ joo weèum, wò gbile gbiŋ, yɛ̀ì nɔŋ yaȧ ɓɔ̀ɔ ȧŋ nyaaŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ɓieɔ̀ lɛ, wo kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ɓieɔ̀ huŋ yaȧ nɔŋ nɛ̀ŋ sèè wo nɔ̀ŋ nanɛ̀ŋ mauŋ yɛmɛ̀, huŋ wò gbile nyuùnkpùuŋ ngèè gbiŋ, wo kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ɓieɔ̀, wò yaȧ yilì wèè mauŋ dùȧŋ muȧum nyuùnkpùnɔɔ̀ŋ kȧìŋ nɛ, sèè mauŋ yɛmɛ̀, ɓèmè dùȧŋ muŋ hnȧŋ jawaì, wo kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ɓieɔ̀ ngèè gbile nyùùŋ wò nɛ̀ŋ huŋ ɓɛɛ wò damesì manɛ̀ŋ, e kìlȧ gbile nyùùŋ wo kɛɛɔ̀ huŋ folo nɔŋ ɓù muìŋ nɔ̀ŋ mȧȧŋ gbȧlȧ bɔwɔ maŋ nyùɔ̀ŋ, wo kɛɛ wii yaȧ nɔŋ gbìlȧ sùȧ gbȧlȧ lii dùùm wò hayòo wò gbile wò hoye wò gbile wò hoye, wò yaȧ kɛ̀ɛ̀kɛ̀ɛ̀ sùȧ gbȧlȧ lii gbiŋ diɛŋ wo gbìlȧ, gbile nɔŋ woo gɔ̀ȧȧ hinìuŋ nɛ̀ wo ka